La kú ta í kié’ <noise> ráá’ re fáá’rá má kié’ dseli tyn dxó lɇ dxó lɇ mare jɇɇ kú’n ta jmí’ lɇ jmóó kié’ dsali tyn ba tá’ ráá’ i, la kú tá jmíí’ lɇ jmóó xⱥⱥ re fáá’ra, dseli tyn bá míí jö ráá’ píí i ta í sýý rá’ re fáá´’rá, <noise> kie’ la re lɇ jmoo tá’ jö ráá’ xⱥⱥ bá kiela’ jmoo kö’. <noise>